Kondeye mi yiɗi aljaaka haala Siyasar, haala lumo, demal, e haala al'adaaji e nonno in hebaata ceede dudde, yanndegoo mi yiɗi habaruuji.